यॉक कुत्ता ते वेगि नेसल उम्र अर सवस्ता आधार पर रोजाना लगबग तीस मिनट से दो घंटे आवश्यकता वोन्दि अधिक सक्रिय नास्लु ते लम्बी अर नियमित वॉक या खेले ज़रूरत वोन्दि जबकि कम सक्रिय नेसल वाला कुत्तु ते कम समय कसरत भी काफी वोन्दि।